Mole, poque je'e jyay a'ax mas mëjtum madyun kyab iukpyë ko'o pëk ko'o ukë o ko'o a'ax nyëwi'inxik nyëwi'inxonyë ko'o a'ax myaj mox jumëjtëy o ko'o jyumëjtë a'ax wi'inkay y ji'i a'ax jedun kyay iukyë je'e ëch dun oy ni'ixpë y patyë ëch dun manayn koch je'e jawë yabëkayn.